Дар замони муосир намудҳои дастгоҳҳои электронӣ хеле зиёд ҳастанд ва қулай истифода бурда мешаванд. Мисол: телефон, планшет, компютер, ноутбук, смарт соат, қаламчаи электронӣ, гирдоғи фитнес, наушникҳои бесим, заряди бесим, телевизор, яхдон, ҷоруби барқӣ, плитаи электронӣ, чойники барқӣ ва гайраҳо.